إذا أنا عميل سري بتسلل للمنظمة الإجرامية، كيف؟ يعني كأنه أنا واحد منهم وكده، وأبغى مصلحتهم، بس ما أدري إذا بصراحة يصدجوني ولا لا، يعني ما يصدجوني إنه أنا مجرمة زيهم لإن أنا بصراحة مرة كياتة، وما أدري <laughs> و ما أدري كيف، كيف بقنعهم صراحة بس كده، يعني بسوي حالي إنه أنا خلاص واحدة منكم، أبغى مصلحتكم كذا يعني.